מלי תקדמ סמאנה לגית אלקות מידלש בזאף, ולקין תעלמת נתאיג'את דיאל קרארתי, תעלמת שנו חסני נבדל שנו נקמל פיה שנו נבעד עליו, שפת שי פראס קנת גאדי נדיעום, דבא עד ערפת אלקימה דיאלום, חדית מולהזאת ורג'עת ללח'אדר בעקל מונד'ם, דרת חכת וודחה ודרת אוולויאות ג'דידה, אלאסבוע אלגאי גאדי נكون אנא ג'דיד בלאפכאר ו אלח'טוות לי שפתום אנא קדם.